Yang sa harus pelajari tu ini juga sa tahu dari <hesitation> sa punya kaka juga sama dengan pastinya dari orang tua juga dari teman teman juga banyak maksudnya banyak belajar tentang apa yang harus sa pelajari sebelum menikahi orang itu tu <hesitation> yang pastinya tu in de punya sikap, sikap tu dari kaya misalkan de cara menyelesaikan masalah bagemana apakah, apakah de diskusi dengan sa kah tidak atau atau mungkin sekedar <hesitation> kaya de tenang begitu ato tidak ato marah marah ato bagemana terus, apakah de bicara dengan orang tua juga sopan atau tidak de rendah hati atau tidak itu juga trus yang paling penting mungkin dari yang perempuan pandang tu de pu rasa tanggung jawab eh tanggung jawab dengan apa de pu keluarga de pu keluarga nanti begitu dengan kaya kalo misalkan kalo dari kitong sendiri tu de pekerja keras kah tidak begitu ato sama dengan kita kah tidak begitu pekerja kerasnya begitu jadi macam itu juga yang sa. Apa sering maksudnya kaya macam <hesitation> nilai begitu kalo misalkan sa dekati ato mau menikah mau menikah menikahi seseorang begitu itu yang a perhatikan begitu dengan <hesitation> de punya ini begitu bagemana mungkin kalo misalkan de pu cara mengajar sa kalo misalkan sa ada buat salah ato masalah apapun begitu apa de mau ajar sa ato pergi de pergi kas biar sa dengan masalah itu, itu yang <hesitation> sa, sa lihat kalo misalkan sa mau menikahi orang itu dengan yang mungkin paling pertama tu kaya takut akan tuhan sih itu yang biasa kitong eh maksudnya sa sendiri poinkan itu begitu jadi itu bagi sa sih itu penting skali karna, karna sa juga mau punya jala yang se arah begitu kaya tong satu tujuan satu misi begitu dengan sa pu pasangan begitu jadi kaya hal yang sa harus perhatikan tu itu dengan <hesitation> de punya, bageman de punya pertemanan begitu maksudnya de punya toleransi akan pertemanan tu seperti apa itu juga sa perhatikan kalo misalkan mo nikahi trus de punya kebiasaan dep kebiasaan itu juga yang sa akan pelajari kalo masalah. Ekonomi ekonomi ato iyo pokoknya masalah ekonomi tu itu sebenarnya bisa ikut dari de punya yang tadi kaya kerja keras trus de pu rasa bertanggung jawab juga bagemana itu tong bisa lihat tong bisa lihat jadi menurut sa itu de sudah termasuk di itu jadi berapa mungkin ha tra sa tra terlalu tuntut kalo masalah ekonomi tapi kalo yang dari tadi kaya kerja keras deng rasa bertanggung jawab itu yang sa paling sa paling perhatikan begitu harus kenal harus kenal betul rasa bertanggung jawab dengan de pu cara menyelesaikan masalah begitu itu yang ha paling perhatikan kalo misalkan sa mau menikah dengan <hesitation> seseorang begitu dengan yang paling pertama skali tu taruh mungkin de takut akan tuhan begitu.